कुछ लोग ई समझेले कि अगर बजट कम बा ते अच्छी गुणवत्ता वाला या अधिक मात्रा में लाभ पहुँचावे वाला खाना नहीं खाइल जा सकेला। काहे कि ई कुल महंगा मिलेला लेकिन अइसन कोनो बात नहीं बा। कम बजट में भी अच्छे गुणवत्ता वाला खाना खाइल जा सकेला और शरीर के स्वस्थ रखल जा सकेला। एके करे खातिर <hesitation> पहिले ते जरूरी चीज के लिस्ट बना लेवे के चाही। ओमें से गैर जरूरी सामान के छांट देवे के चाही फिर ओकर कितना दाम होई ई ओकरा आगे लिखी के एक अच्छा लिस्ट तैयार कइ लेवे के चाही। फिर देखे के चाही कि का ई कुल अपने बजट में आ सकी। अगर नहीं ते ओकर मात्रा में थोड़ा कमी कइले जा सकेला और महंगी चीजन के विकल्प में ओहि गुणवत्ता वाले सस्ती चीज के उपयोग भी कइले जा सकेला एसे बजट कम होले पर भी गुणवत्ता में कोनो त्याग नहीं करेके पड़ी।